Kaakol fu jonnde muuɗun woni ley suudu ɗun kaa hoɗun fu o haani joƴƴinde ɗun ɗo, haani joƴƴineede ɗoo o; joƴƴina loonde jonde muuɗun o joƴƴina huunde fu e jonnde muuɗun tan. Walla ɓottirgal mbuudi. Jo'inee jonnde ɓottirgal mbuudi. Ɗun tan e hono mun jon kaa kwa.